Raha ny fahafatarako azy ah <noise> eo amin'ny telo hatramin'ny efatr'andro eo ihany ny trondro ah no azo ajanona anaty vata fampangatsiahina satria rehefa mihoatra an'izay ah de lasa misy fofona ilay izy <noise> de mety akarary <hesitation> sady efa miova ihany koa ny tsirony. <noise>